ग्रीस को इतिहास दुनिया को सबसे पुरानो इतिहास और समृद्ध सम्पदाउन वालो इतिहास कहो जात है। जो पश्चिमी सम्पदा लोकतन्त्र दर्शन विज्ञान कला और साहित्य को उद्गम इस्थल मानो जात है। मानो जात है कि पुरानो ग्रीस आठ सौ ईसा पूर्व से लयिके एक सौ छियालिस ईसा पूर्व पुरानो है। जो युग ग्रीस की संस्कृति, राजनैतिक और बौद्धिक उन्नति को स्वर्ण युग हतो। इन युगन में से एक ऐलेनेस्टिक युग और हतो। जो तीन सौ छत्तीस से लयिके एक सौ छियालिस ईसा पूर्व हतो। कहो जात है कि एलेक्सजेंडर महान ने तीन सौ छत्तीस ईसा पूर्व में ग्रीस को एकीकरण करो। एक विशाल साम्राज्य बनाओ। यो ग्रीस से लयिके भारत तक की फैलो। एलेक्सजेंडर की मृत्यु के बाद साम्राज्य छोटे मोटे हिस्सन में बटी गाओ। ग्रीस में रोम को शासन भाव है। जो एक सौ छियालिस ईसा पूर्व से तीन सौ तीस इस्वी तक की चलो। एक सौ छियालिस ईसा पूर्व में रोम ने ग्रीस पे विजय प्राप्त करी। और ग्रीस रोमन साम्राज्य को हिस्सा बानी गाओ। ग्रीस की संस्कृति, दर्शन और कला में रोमन साम्राज्य को एक गहिरो प्रभाव पडो। जेको कबऊ मिटाओ नाई जाई सकत।